Nkemana ke ito ke ebi emi ekuudde ekim ito ke usen okud ọfiọñ ke unyoño urua Atan ndin emen nin enyoñ edi ebi nte mmi ke utambara edi etu ke ntak udọñọ ke isua kie efudenan ma ata emi Nigeria ekenyenede ukana idem ami enyoñ mfoñ ndidu ke ono ma eka- eka mi ke itie eke ntetie mi mfin. Eka- eka mi eƙebok inñ ke idak udọñọ siak nkedide oro ọtọñọ de ukara idem ada ekesim ke isua emu Nigeria ma Biafra enwanade ekọñ siak udọñọ isoñ Nketuñide ke ibum bum nnyin nsaña ke enọñ ma ubak ntr ebid ọ unam ikod. Anam nkon mmi ekedi kukure ke ntuaye. Ukuudi ke ntua eyed ma ke mfine tutu edision idaha nkade akpri ufok nwed. <hesitation> Mme nka mini ema eka ema anu ke nsukho ke edem. Nditoño ufọk nwed ke ekọñ Nigeria ma Biafra ama akakura emi usuk ubok mmi ema ekekpọñ akpa ikpehe ufok nwed eka akamba ufok nwed. Ndin nkori ke idak ikuudi oro tutu ekesion wu emi nkurade akpa ikpehe ufok nwed nkekama ubiak ma unam ke ukid ntie nwed eke itiu kied. Ke akpa isua emi ntiede udime ndibe nduk akamba ufọk nwed nketie udime ke ikpehe ufọk nwed ita, ke Ntan Ekere, ke Ewed uyo ke Ndon Ebom udime ita oro mma mbe ekekpe ọkuk enim ami edike toño nwed. Ndin ubonk udọñọ afiak, ukid afiak edibime. Anam efuri isua oro nkekaha nwed. Etu ke ntak oro nte mmi edimen nin, emen onyoñ Lagos ekesin edikpep ubok utim emi ewedde mkpo ebaña ufok ke isua ita. Ami nnyin ndu ke Lagos nnam oro. <hesitation> Ndin ke isua ikie usuk kied ma anañ ke nkesikamade esan usaña. Abasi edibo min esan oro ọduọk ke ufọk Abasi zion ke idu Asang. Ami nsaña nte nsañade mi mfin, Abasi okuudde esin ke inwoñ utim. Ɛeo uwem mi nkekori ke ukuudi nkekori ubiak, nkekori ke ntua eyed. Ede mmekom Abasi mfin ami da ke owu oro ekenyoñide nyoñi eketidde ke ibum bum, mekeme ndisine ikpukid mfin nsaña. Ke ini nkedude ke ufok nwed bible ke ndon ebom eke kuud nin saña saña eyin ufok nwed koro nkes ikpahade uruk ekpan ke itọñ. Nsin yaked edi nsineke mkpo ke ukid so ekekuud nim saña saña eyin utọk nwed, edi ke mfan Abasi mfin emi, nsine Jaked oro mesine mkpo ke ukid nyiri urik ekpan oro idighe aba ke ikpad ikpu ikpu, nte nkekoride edi oro, edi mfin Abasi ono inn idaresid, ini ukudi ama ebe, ini idaresid edi emi.